अग क्वे बुरा जादूगरन मेते कुकूर बणेलि, त मैं सबसे पलि कोशिश करोलु मनख्यूं कि चार बुलाणें। किले कि मैं पल्लि मनखि ही छो, ज्वो ब कुकूर बणी। त मैं मनख्यूं कि चार बुलाणे कोशिश करोलू और तेका बाद मैं दुसरा मनख्यूं दगड़ि संपर्क करोलु। अगर मैं मनख्यूं कि आवाज नहीं निकाली सकूं छूं, त मैं इशारों इशारों मां तूंते यो समझौणे कोशिश करोलु कि मैं दगड़ि ज्वो व्हे, स्वो भौत बुरु व्हेगि। एक बुरा जादूगरन मेते कुकूर का रूप मां बदल्लि। मैते बचै द्यवा।